Oh nulo waka nalo papara waka la atorolasoma kae aloegu, ea waka mete, sa, ia kopra, pisin, elai kae aru lala uegu, parataim copra kae lao, paparataim taka ru eh pisin kae lo aniani iala kaii aru nasi, nasi, kae lama aru solaegu maket. Kai aru tanutanu, egu elai to paparataim mane kato dadakiaegu eu waka, alo elai waka kae alo, raremai odina oh nalo tutavala pe sakaiau, kaua kae uwakaegu, uwakaegu ela kain ppatalo, umado mane nami maket kato dadakiegu, raremai sodina are paparataim nalo taka lo wara kae tutavaluisagu nalo ato elai asa. <hesitation> <noise>